La verda jan ku konruyó tu oxa ko celular, xa ko teleyo chí ni xana ni xa nrui xana tá koiniajan ni xa nruiyi ni camion o ni xa chó chi nida tá nixaxhika xá ni ni xanrui veo ni luz o ni xa yo'o tá itini ni xa ton nona ta dikan modo dikan'nguan ni xa nrui vana kua kinina nila ha a an ngua ku viejona ta ha a an ko koa nunguan konrona, takue nruchinona, ku lo'ona a nunguan chí, nida ta ngu celular yó tá ha a an. kea horasi que ña kea dañar vistaxo yó'o, ha a an. ha teleyotu, ha na konodotio ho o on. nachita yó tá chitu nrio tachia tá ha a an. nridajan ke mio ho o on. na datakue mio vini, ta tona na konruiyo ta ni xanruiyi ni ni xana ta ha a an. konri vao.